Kà raha fomba ôhatra hanihegna <hesitation> sira amin’ny hanigny zao zaigny i, marigny bôka tsi- tsy de tsisy olo tonga de mahafady tsinagna sira sady rahaha koà tsy ataovana sira hely zagny tsy de matsiro. Fô ezahagny zagny elihely i sira a-atao aminazy. Ezahagna atao helihely zagny eh, mbô tsy atao fôntro be ôhatra magnatô sira amy rô i, ezahagna atao helihely fa tsy atô fôntry be.